Pya kẽn é mda maa si-a é bu ikpuru dẽẽm sor ãmã, mbee si tɔ menebue, é ilii bue, kén mbee ina zii déé, é sah wee ep. ẽ kén bãã bia ue doo. Sor m-ina tɔ menebue, m-mue kẽn ba sere teh dõõ, ba sere teh mene, ba sere teh pya bia ue, ba sere teh pya abẽẽ su ue nu-a. Kèn ba sere yibe-ẽẽ dõ lu kẽẽ kẽẽ. Ãbẽẽ meh nia gbene. Ẽ kẽn ba sere na ghe bõróh ue doh sor baa bia ue, sor mene aa kɔr ue, lɔgɔ dõõna neh naa kɔr ue.